عندى عدة أبناء عم وخال تجريبا حوالى خمسة، أراهم بين فترة وأخرى خاصة في المناسبات العائلية، نحب نجتمع ونتبادل الأخبار والحك ونتشارك الذكرايات، التواصل معاهم يخلينى أشعر بالراحة لأن العائلة دائما تكون مصدر دعم لنا، وأنا الصراحة أحب أكون معاهم.